Tu kukubei maku, u ranga u hatots te halinme tsinar ako mas hatati nigi. ko mas la nigi tru hatati ba kute lue naga <hesitation> niati ba kute <hesitation> la ngi tra, lue na na sbe nigi ta tukui ba kute ha tubte gen ba kute pipite gumna <hesitation> masla tar. na tamta tar na maslu kawu na maslu tamta na temar hatubtu mera te lumera mats palau. nonu <hesitation> hihatots tu luiku. A ko mas langi bte nalue naga niati traha temne kame gaku a niati. mne yantuen tubtu hange ngi. Este na rit be namna ku a manka. ko mas lusenga niati. noniu niati tu luiku. ko mas luenga aka te mas ha tubutna <hesitation> ha yalesalna bakur. ba kute murunene bakte hati senga masla <hesitation> tu rsu siwo maku tu la waku tru hatati. a rori hati hange simiku bte tsineri rke. mna hahakpa. takei lel bte spa takei num bte lalo num tru tanu niati. noni. Niati aka niga taguhu enuku ha sasale nuku. ha taptap hanige nuku. bakute tapa nigi bte habangi sinegen tru butul katun te kani tar. Akue. mamana niati te lue nuguku i niaku rke ko hati senga rebna. kumne hatamun egen. Ko habangi negen tra gutul katun tar. tra <hesitation> makum tena hhatuh gaku nate huli gaku. habangi negen. mamana niati noni mne hat- hatamun egen mne yantuein hatamun segen. mamana kate luenguku ko mas hali negen. nona niniga